hátíðarhöld í tilefni hundrað ára afmælis fullveldis á Íslandi ná hámarki á laugardag sjálfan fullveldisdaginn Íslendingasögur þar verður horft

fram á veginn til næstu hundrað ára með sögu síðustu aldar í farteskinu í gegnum samspil tals tóna mynda og ljósa ég fékk semsagt það verkefni að gera

fullveldisafmæli Íslands og fór þá í

að vinna verkefni þar sem hálft þjóðfélagið eða önnur hver listræn stofnun er að fást við þetta verkefni á einn hátt það er mjög áhugavert þannig að ég ákvað að fara þá leið að vera ekkert að spá neitt sérstaklega mikið í

mér hefur fundist áhugavert ég vildi

sem maður gæti rekist á ýmsa furðuhluti og

og og gefið þeim jafn mikið vægi við erum að vinna með þennan miðil þar sem við erum að

á annan hátt við erum að varpa á alla fleti og og umbreyta salnum í það sem er alltaf skemmtilegt í svona verkefni er þegar sjá allt koma saman og skynja hvernig allir eru með og upp með öllu þessu ótrúlega færa fólki stórkostleg upplifun og það er að gerast núna

svo eru þetta bara alls konar herbergi sem fólk er að fara inn í

í rauninni

verið að spyrja spurninga um hvað maðurinn vill flestir sem eiga barn sem hefur glímt við eyrnabólgu eða hafa sjálfir glímt við þrálát

sextán elskendur hafa komið sér fyrir og glíma við spurninguna um tilgang lífsins við erum að fara að setja hér upp leiksýningu sem við

sem heitir leitin að tilgangi lífsins þannig er mál með vexti að læknavaktin flutti í

kjörið að nýta þetta fallega rými til leiksýninga

myndlistarmenn tónskáld dansara þannig að við reynum svolítið að leggja áherslu á samruna þessara velkomin í sjálfsskoðun mætti segja að þetta væri svokallað það eru einungis þrjátíu og sex miðar á hverja sýningu og fólk fær persónulega dagskrá sem það fer í gegnum og hjálpar okkur að leita svara við þessari spurningu

áhorfandinn er þátttakandi allan tímann en það er ekkert verið að gera neitt sem áhorfandanum þykir óþægilegt við ávinnum okkur ávinnum okkur traust áhorfandans strax í byrjun og ef það er eitthvað sem áhorfandinn vill ekki gera tökum við tillit til þess þetta er næs upplifun með næs fólki við erum næs eða indæl og áhorfendur eru

sumar upplifanir eru persónulegar þá ferðu einn í ákveðið rými

hóp og þá

í gegnum ákveðin verkefni við byrjuðum upphaflega getum

að biðja þig um að fá þér sæti hérna inni og fylgjast með manninum sofa gjörðu svo vel

gera svona sýningar og listaverk myndi ég segja að væri að aðstoða fólk

það er von okkar að fólk átti sig á einhverju sem

áttað sig á og líði þá vonandi aðeins betur í lífinu Bergsteinn þú ert kannski til í að hjálpa honum Ragnari að segðu við sjálfan þig ég get fjarlægt þessa hrúgu ef ég ber nokkra steina í senn okkur finnst spennandi að reyna

á mörk leiklistarinnar hvar við getum komið leiklistinni fyrir í samfélaginu núna erum við að vinna út frá þessari

að finna tilgang lífsins í þessu ferli ég var búinn að finna hann fyrir mig það er samvera að vera með öðrum við höfum komist að því að langflestir í draumahöll og dagana lofa litlar mýs um löndin öll liggja nú og

ró á djúp og dal

sofna skal með skottið undir vanga